زه که د یوې اوونۍ لپاره د ګرځندوې په توګه فرانسې ته ځم، دا شیان باید له ځان سره په خپل بکس کې ولرم. سینګار بکس، د هوا مطابق کالي، که دوبی وي، سپک کالي او که زمی وي، ګرم کالي له ځان سره وړم. د قدم وهلو لپاره آرام بوټان، باراني کوټ، ځکه په فرانسه کې ناڅاپي بارانونه کیږي. د سفر اسناد، پاسپورټ، ویزه او د ټکټونو کاپیانې له سره اخلم.